चॉकलेट खूप तरहाचे प्रकार अस्तात पण तेंचो निर्माण कोको फल पासूनत जाता जशे की डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, आणि रूबी चॉकलेट, ये वेगळे असे अस्तात की येतून कोको आणि दूधाचो कितक्या प्रमाणान वापर जाला। व्हाइट चॉकलेटें कोको नऽस्ता आणि ती खूप गोड लागत, डार्क चॉकलेटें खूप प्रमाण कोको अस्तां आणि ती माथाही कडू लागत। रूबी चॉकलेट यो एक नवे प्रकार जी पैली पासूनत गुलाबी, काशी असता आणि <hesitation> माथाही अमत असता वांगा <hesitation> गोड सुधा असता।